<hesitation> ijjolen somt ama nam yoyoten deke bare institution yoyoteah deke som, abbakun fahamu dargetah, fahamunnen ta wan gar toko chala hindargetuh ,fahamu gudioh hamtuh dargetah. Fahamutannen wain dargetet decision making issa ama maeden mawazon isan himpanukitih. won dikeyyoh inni ak dansa it tayeh fikiriyeteh paka fahamu ira dargeteh, eleweh wanakanatah akanna fahamu gudioan ijemah abasun.